Ya'a nana janinchi nalé niona katenchín, tela kamanchí tenan chinate naté, kenchi yute na'a nuño'o ontuté ian iin yuu tená, nakade chinama tena kenchi lama la kenchi tute, telate tikuiita tilon nakatechí <hesitation> ntu ninaka tenchi nakeka <hesitation> xhina xhi xhinama xhina liujaniona katexon tela namaxo'o.